<hesitation> Zahay fianakaviagna araiky eo amin'ny <noise> a fito, <hesitation> mamanay mamanay eo amin'ny <hesitation> dimy amby efapolo tagno <noise> de za n- za ny zokiny indrindra za <hesitation> dimy amby roapolo taogno de zandrinay magnaraka za a roapolo tagno de zandrinay magnaraka a- sivy ambinifôlo tagno de araiky magnaraka am'zay dimby ambinifolo tagn,o le farany <hesitation> sivy tagno.